guyya tok jar birri tokit dabe tataa. Dub naditi tokkit irdufee ,iseninkun gudda nun kaworar safarteni, isenin kun lilla lafir marteni safarteni. Dub isen safar kesen kan yaani mara hagam yateni inama dibbin nairobi deka, kadibin mombas deka, kadibin <